اعتقد انو اني اكدر اقرا كتبين كل عام و عدد الكتب الي اعتقد اني قريتها خلال حياتي هي تقريبا اربع كتب.